<hesitation> kuandu nda pu ntjee aveces porque nda arua cuent o aveces kampijun nda bu garua y kuent lamau gamau u ru ki xkamis aveces nduk lejep ki sereno es kuent ki xkamis asi kampijun y nda de ru nda tomos nda laneng nda bu garua nda xiñiu nda pu ntjee pero riat asi njuande ru ndu nda lanjeuts nda stakiuang nda lanjau lai ru kit gami ru ke lejep yerbabuena ru te nda ki ljuts mjiñ ljau kun kun ru danas baes que es el limon y te o si no ru rampiu de ru baporu o ru raxi nda ndu njuande nda lanjau o nda juut njee o nda lajue ndu es lai bu ama mpe li kit lirio ke lejep pjiets ru njuande nda lanjeuts si con nda lantsajaunt kun nda kit datueng que es el capulin y nda lanjau ndu juande nda gajuayp y cuando gueno dabau mas areje diñio ru. Kit lo que es ti ntjee lejep ti mpau njee que es la tosfereina ndu njuande lai stakiuang nda pa lanjau asi nomas ju o ya veces nomas por rnu ganu si nda ni ntiip njuande ru nda kuent lo que es stakiuang de mpe u nje ru nduk juau noma rnu ganu nda ni ntiimp entonces nda ya stauat asi stakiuang y nduk laiky porahi farmacia nda ma gataung que si ru njuande todo lo que es es de de tres tres o cinco dias juande ru rnu ganu o mas mas ganunda tomos me nat nda nep ke gajuyp pero chiñi nduk lai bale ru kit nda nep laguan como ru pomadas nduk takji te ndu juande te cuando te nda nda pomada ndu te kun xkamii kun xkamii y ya biu tep aa <hesitation> tepa kun ru raxi vaporub y te nda pomada nda ungüento lejep es para para cualquier tipo kuent del resfriado de njee. Oh nda sep xiñiua veces nda uinp kañjiy o baep ganau nda laji lae lu que es stakiuang y mas njuande nduk si riat jut ntjee o veces nda ya bu ya tsau kit kit pik lejep <noise> u nda lamajan kuajau ki o polvo <noise> njuande nda laep njuande tipo alergia lejep es juande ntjee juande asi nda laep njuande ñkjiee a veces juande <hesitation> kuent como alergia y ru ndu njuande pus lai stakiuang porque ndu nda lae lamiñ nda ru ki kua lai pus ki sanep mjing ke nduk lejep clavo ndu juande nda lamiñ lae como nda batay lame ki spray ni laiaau nda kute kuajau landauts u lantsau pues ese es para kuent para nda gajuayp kuent para conbatir biu alergia es por el polvo de ru ndu nda me njuande nda nat stakiuang porque nduk njuande nda lauip nkjiee.